Vënia e basteve për sport mund t’i shtojë emocion te partitat, por duhet u pa vetëm si një formë argëtimi. ësht e rëndësishme të mos u ngarikonj tek bastet për bushkônj jurnata, sepse rreziqet janë ngaherë të larta.